المكان اللي أنا مزورتوش قبل كده هو الأقصر، أفضل زيارته دلوقتي ، لأن الأقصر فيها معابد أسمع إنها فيها معابد كتير وأسمع إنها فيها حاجات فرعونية مهمة جدا وأنا مزورتهاش قبل كده زائد إن هي ماـ ماـ مكان المفروض إن هو مكان أثري وفيه تلت آثار مصر وتلت آثار العالم.